Kyikasikira betu engoko eyo mukyaru wuwithe iwakerayo iwalhusya komuthwe, iwahirayo mwamaghitsa, wabirihirayo mwamaghitsa iwalhusya kwe ebyeya, wabilhusya kwebyeya, iwasinzayo ndeke, iwalhusya mwe ebyomukathi, eritsumbayo, thukatsumba ithwahirayo omwa munagha, thwehiramo bunyanya, enyanya nobuthunguru, wamanza iwahiramo ne tangawuzi wukibya wabiriwuza, iwahiramo akatungurutsumu, iwahiramo akanzali <hesitation> iwutha mwamawutha, iwutha mwamaghitsa engoko iyamahya